Nyaamnduuji ɗuuɗɗi ɗon laatiiɗi ɗi ɗawtante njamu ɗi sellina ɓen- banndu maaɗa, <hesitation> ɗi sellina gikkuuji maaɗa, ɗi <hesitation> saatina <hesitation> terɗe maaɗa kadi. <hesitation> So a woodi baawɗe tefu bana teewu, tefu bana geeraaɗe, tefu bana <hesitation> haakollaaji koo mi wi'a haako. Ngam nonɗum teddinay, kadi semmbiɗinay, kadi sellinay ɓanndu maaɗa.